أخر مغامرة كانت رحلة مشينا للواحات في الجنوب، مشينا لجبر عون، جبر عون هي بحيرة كي في وسط الصحراء، عين- عين- عين تبع مية <hesitation> طبيعة حلوة خلابة، فينا خل جنبها وحواليها، منظرها حلو يعني لدرجة كنا نرسمها وإحنا صغار في حصة الرسم.